Ger too ɗe ɗon hefta jaaw mi jum masiin, nden ɓe doo be ɗon holla muyii, be don holla yiide haa mo mari ɓe.